Ny karazan’ny tourne-vice zao, misy tourne-vice plat. Le plat aminje, ampiasàgna azy, ôhatra andidîàgna raha areky, raha areky igny fô mat <hesitation> agnokafagna rahaha areky igny fô. De misy koà le par-cœur, de le par-cœur aminje karaha prisy hely zay ambôny. Amin’ny alalan’igny fôgna agnokafagna raha amahagna raha tiàntegna ampiasagna azy. De misy koà le testeur, ôhatrao courant tegna ampiasagna azy. Tester <hesitation> courant re.